Anet fɛ kat, a teng a kat-ayɛt ku kat wu aren nwͻp ntek, fɛ ren ina. Ni mben amatse, ashim a bɛ ni mben nbaseng narͻ ͻng fɛ ba-ba kin di tes anet ishan yit atɛ di. It kutseng wu zͻng iwu shim a tsɛ di karͻ ͻng fɛ kufumung adakunom di taas fok karͻng ba kin di tes anet isheshek yit. Karͻng, azͻng ni mben amatse, ada tse kɛ tse zͻng a tsɛ di, iyɛ wu da men. Ama kɛ net fɛ teng a kat kyɛk ateng a kat sham, ba aren karͻng fɛ di kit se wo, ayͻng se kɛ yet, ayͻng se kɛ yet nggon iwun. Anet fɛ shim kutseet kutek, kɛ tseng, aren karͻng fɛ di kit e ice wu aren ikyɛng fɛ di kit e ice wu aren ikyɛng ͻng fɛ ada tsɛ di ada bɛ tak banet awe, idͻg anͻng Ki ngͻn se ayɛt banet itset, tsɛt karͻng fɛ ibi ne ni kyɛng itek ni bi tak banet. Anet ͻng fɛ teng a tseng, kpɛ, ba yes ayͻng a fok ɛ, ayet nggon iwun. A net ͻng fɛ tsɛt ikyɛng itek, atsɛt karͻng fɛ mben ͻng. Banet ͻng ba tses matse nɛ ba tsɛ na ba fa-nɛ ba bes nɛ ba fɛ bayͻng ne ba mi ren ifa azatse. Banet ͻng fɛ ba tes nnon ba ni fɛ ra won a teng a tseng, a bɛ, mben amatse nɛ bɛ ni mben ɛ-mben basing, nɛ bɛ ni mben in fɛ ba fit-kufumung adakunom tak nɛ bɛ na tak bafidang azeng ayɛt ari. Ai na bar en fok ayͻng nye kutseet kutek. Ayͻng fɛ tseng kpɛ kyɛk ba bene ni kyɛng itek, a bene ni tak itek awo.